Ny fanatanjahantegna izay fantako ôhatra hoe: football a, manao foot regny, atsy, baskety basket-ball a, manao <hesitation> tennis mijouer tennis izy ary manao <hesitation> catch na morainga oatsa izy amintsika gasy, na koa manao course atletisma regny na course de vitesse io na course bicyclette ma- fanatanjahantegna aby jiaby zegny na koa magnano rugby regny karahan'jay.